Jaa, kimmähe om võimalik ka ilma tehnoloogialda elläq, <hesitation> õnnõgi et parhilla om keskmäne inemine tuust liiga sõltuv ja es saanuq nakkama kimmähe.